जो दाल छ दाल बनोण कु सबसे बडिया तरीका छ कि तुम दाल तै सबसे पहले धोय तै फिर तै थैं कुकर में पांच छः सीटी लगै तै धरी द्योला और एक कडाई म तेल धरी तै तै म तडका लगै तै और सु जु दाल थी तै थैं डाली तैं दाल तैयार होएगी तुम्हारी।